لأ ان <noise> انت تبقي وحيد هتبقي تتمني ان يبقي ليك اخوات، انما ان انت يبقي ليك عشرين حتي لو فيهم حد وحش انت هتختار تبقي مع الكويس منهم فالوحده أصعب شئ، لأ انا هختار ان يبقي ليك عشربن أخ، يا سلام دي تبقي فرقة كوره، عزوه كدا، انما مفيش حد يتمني الوحده ابدا يعني ولا ان انت تبقي عايش لوحدك.